spyrja þau til að mynda hvernig við ræðum svona atburð við börn í menningunni verða tvö íslenskt leikverk rýnd og gagnrýnd einleikurinn um Gísla á Uppsölum eftir Elfar Loga Hannesson og fjölskylduleikritið Fjarskaland eftir Guðjón Davíð Karlsson þar sem þekktar persónur úr sígildum ævintýrum eru farnar að gufa upp en við byrjum á anna Sigríður Pálsdóttir og Guðbrandur Árni Ísberg eru sest hjá Ragnhildi

sæl og blessuð og velkomin í Kastljós Anna Sigríður og Guðbrandur Árni takk fyrir þjóðin hefur fylgst mjög grannt með þessu máli síðustu daga síðustu rúma viku almenningur var strax í upphafi beðinn um að taka þátt í leit vera með opin augu fyrir vísbendingum skoða myndbönd úr öryggismyndavélum jafnvel leitað að myndefni úr öryggismyndavélum við sáum við sáum myndband af Birnu á gangi í miðbænum rétt áður en hún lést fimmtíu þúsund manns hafa fylgst með Facebook síðunni leit hafa orðið mjög sterk viðbrögð meðal þjóðarinnar margir hafa fyllst einhvers konar sorg eða

upplifað einhvers konar missi þó að þó að fólk hafi ekki þekkt neitt til hennar eða fólksins hennar af því að við höfum fylgst svona náið með eða getur þú útskýrt það já mannskepnan hefur einstaka eiginleika til þess að samsvara sig öðru fólki lifa sig inn í annað fólk ímynda sér að vera í þeirra sporum Birnu þá er þetta stúlka sem er í góðum skilningi venjuleg stúlka og

auðvelt að samsama sig við sem erum eldri höfum við ekki einhvern tímann drukkið og og verið á ferð niðri í bæ án þess að nokkuð hafi komið fyrir börnin okkar eru kannski niðri í bæ og svo framvegis þannig það er svo auðvelt að ímynda sér að þetta hefði geta verið ég eða einhver sem mér þykir vænt um

það virkjar okkur eins og í þessu tilfelli að syrgja einhvern sem að maður sorg er náttúrulega fyrst og síðast eðlileg tilfinning eins og allar aðrar tilfinningar þær geta orðið svolítið stórvaxnar þegar það gerist

svona erfiður atburður eins og

upphafi hafi verið von um að hún fyndist

tíminn líður og svo framvegis þetta er eins og Guðbrandur sagði áðan þetta snertir

okkur á svo marga vegu svona mikil áfall persónulega sorg sem fólk hefur orðið fyrir eða missir sem það hefur orðið fyrir það mætir þeim tilfinningum sem eru fyrir það einhvern veginn tengir við þessa sorg

hvort þetta sé eðlilegt að vera hryggur yfir láta sér á sama standa það væri frekar eitthvað sem að væri óeðlilegt en hins vegar hefur maður tekið eftir að sumir verða fyrir miklum

og bregðast jafnvel við í geðshræringu sem

ekki endilega rétta leiðin til að takast á við tilfinningar sínar heldur að viðurkenna að þær eru fyrir hendi þó að þær virðist ekki hafa veruleika í mínu lífi allt sem er búið að vera að gerast þessa viku sem leið en að skilja á milli

sem maður upplifir og svo viðbragðanna

já nákvæmlega en það eru líka ekkert óeðlilegt

tilfinningar finnst mér nei alls ekki það eru einhverjir sem upplifa svona hálf partinn skömm já varðandi það af því að ég hef frétt frá nokkrum að þeira segja er eðlilegt að ég og fólk veit ekki alveg

á að gera og hálf skammast sín þessi tegund skammar það sem

ég stend frammi fyrir einhverju sem ég virði ég virði minningu þessarar ungu konu ég virði þvert á móti

eða vanvirðir þannig að þess vegna kemur þessi tilfinning

í raun og veru er gott að hún komi því það sýnir að mér er ekki sama og ég sýni virðingu margir

tjáð sig á Facebook og það sé farið yfir einhver mörk hvar

ég held að

aðgát skal höfð í nærveru sálar og við verðum fyrst að hugsa til þeirra sem næstir standa foreldra og og nána ættingja að verða ekki svo upptekin af okkar eigin tilfinningum að við förum yfir einhver mörk en

að sínum nei þar liggja mörkin

það gerist auðvitað af og til eða

oft að ungt fólk fellur frá í veikindum eða slysum auðvitað finnur fólk til samkenndar og samúðar þá en það er eins og það sé eitthvað annað og meira núna vegna þessa máls verið að taka eitthvað frá okkur er verið að ræna þjóðina sakleysi í þessu óhuggulega máli já það er verið að því eða þeirri hugmynd sem við höfum um þetta samfélag sem við búum í það breytist alveg fyrir okkur öllum það er ung og varnarlaus manneskja sem verður fyrir því það er eitthvað sem eykur ennþá á það alveg hið sama aftur eftir þetta eins og áður en þeir sem hafa kannski aðstoðað okkur mest í því og gengið vasklegast fram að mínu viti eru rannsóknarlögreglumennirnir sem hafa verið afar varkárir og

skýrir samt í allri sinni framgöngu og verið okkur til fyrirmyndar um það hvernig á að umgangast svona mál vanda orð

tala ekki fyrr en tíminn er kominn til þess og og einhvern veginn hræra ekki upp í tilfinningum fólks heldur að vera með góðan og

hræringar í kringum svona atburð það hafa mörg börn fylgst með þessu máli og það eru margir foreldrar sem velta því fyrir sér hvernig eigi að ræða þessi mál við börn og auðvitað hlýtur það

mismunandi eftir hve gömul

byrjum á þér Guðbrandur þú hefur unnið mikið með börnum hvernig er best að ræða

þegar um kvíða er að ræða sem er væntanlega sterkasta tilfinningin hjá hjá flestum börnum að þá vaknar kvíðinn við upplifun á óöryggi

alltaf hvað er það sem er að gera barnið óöruggt það

nauðsynlega gefið sér nema maður þekki náttúrulega barnið mjög vel en það sem er alltaf best að byrja með það er hreinlega að tala við barnið stundum segja börn

ég veit það ekki þá reynir maður dálítið eins og maður sé að kasta út veiðistöng það getur valdið kvíða hjá börnum að sjá

foreldrum ef foreldrum líður illa eða þeir eru óöruggir út af því sem er að gerast þá verða börnin óörugg og þau eru kannski of ung til að geta greint á milli hvað

er mitt og hvað er foreldrana það skiptir miklu máli fyrir foreldrana að vera í jafnvægi þegar þau ræða við

nánasta umhverfi nú er þetta óhuggulegt mál á að segja börnum satt

í svona málum þarna kemur aftur þetta með óöryggið hvað er það sem veldur óöryggi

barni þá reynir maður að tala inn í það óöryggi reynir að leiðrétta einhverjar ranghugmyndir sem barnið mögulega hefur þannig að hvað maður segir það fer eftir því hvað það er það er hrætt við ef það er eitthvað sem maður sjálfur sem

foreldri verður hræddur við þá á maður ekki að deila því með barninu sínu maður er ekki að auka kvíðann þannig að samtalið er að svo miklu leyti útgangspunktur hvenær er barn orðið nógu gamalt til þess að gera greinarmun á milli þess sem raunveruleg ástæða til þess að óttast mjög ólíklegt að hendi því að til dæmis þetta hafi raunverulega gerst þessi hræðilegi atburður hafi

en þá er eitthvað hægt að setja fingurinn á það hvenær börn eru farin að gera greinarmun á milli já í raun eru börn alveg niður í þess vegna

ef þau eru skýr farin að fatta það

hrædd við að vera ein labba ein úr skólanum heim til dæmis tengja það við sinn veruleika við dóttur sína og sagt við hana manstu hvað ertu búin að labba oft

komið fyrir og og þá fer hún að hugsa já þá fer að koma svona öryggiskennd inn í hana og og svo framvegis en að sama skapi þá er búið að í minni barnæsku þá var margtuggið

varðandi það ég verð aðeins að koma inn á það vegna þess að það skiptir miklu máli að sem betur fer er heimurinn þannig að yfirleitt er fólk gott og yfirleitt vill fólk manni vel

að börn alist líka upp við að heimurinn í gruninn er góður og fólk

börn sem alast upp við öryggi

skynja mjög auðveldlega hvort manneskja sem gefur sig á tal við þau hvort það er eitthvað við hana sem þau kunni ekki við eða ekki

það skiptir miklu máli að að tala bara af yfirvegun við það þannig að þau verði ekki hrædd við allt mögulegt styrkja sjálfsvitund þeirra

með því að

að þau hafi eitthvað um það að segja hvað hvað gerist börn eru svo mismunandi þroskuð það fer ekki endilega eftir aldri það fer eftir alls konar öðrum aðstæðum sko

maður finni það fljótt í samræðum við

börnin sín hvað þau eru tilbúin að taka við af upplýsingum og hvað þau

allt annað börn hafa líka þennan dásamlega eiginleika

að snúa sér að öðru ef þau skilja ekki svo við snúum okkur að öðru nú er fjölskylda Birnu og vinir fólkið sem sem að þarna stendur henni næst eru að upplifa skelfilega tíma og það eru náttúrulega margir í kringum þau sem vilja sjálfsagt gera eitthvað sýna sýna hlýju fólk

veit oft ekki hvað það á að segja eða gera hvernig á að nálgast ég tala nú ekki um þegar

svona svona atburður hefur átt sér stað hvaða ráð

ég myndi segja það að

búið að ganga yfir mjög mikið það hefur mikill fjöldi verið að sýna fólkinu stuðning og og

komið upp eða áfallið áhrif áfallsins eru ekki komin upp það er svo er svo mikill

það þurfi að segja eitthvað eða gera eitthvað svo mikið nærvera

umhyggja og

að vera til staðar og hlusta mæta fólkinu þar sem það er ekki bara núna á næstu vikum

í áframhaldi þetta á eftir að vera lengi að ganga yfir og það er kannski það sem gerist mjög oft í sambandi við syrgjendur þeir fá mikla hjálp við andlát

slys eða eða einhver skelfilegur atburður eins og þessi svo kvartar það undan því að svo standi það uppi eitt

að velta fyrir sér

á að gera það getur verið gott að líta bara við og sinna fólkinu með einhverjum hætti færa því eitthvað eða

koma með mat

þess að hreinsa eða hjálpa til fara út í göngutúr ekki endilega segja eitthvað óskaplega viturlegt í hvert skipti sem talað er heldur bara að vera

Guðbrandur eitthvað örstutt að lokum já örstutt í raun bara aðeins með öðrum orðum þetta með andspænis dauðanum ég tala nú ekki um á þennan máta þá er svo mikill vanmáttur þetta er að vissu leyti lífsreynsla handan orða en við getum talað saman samt en við gerum það þá með gjörðum við gerum það þá með ég er alveg sammála að vera til staðar og gera eitthvað með fólkinu því þá er maður í raun og veru að segja mér þykir vænt um þig ég vil gera það sem þú hefur þörf fyrir til að komast á móts við þig góð lokaorð þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós sömuleiðis ég minni á að Kastljós fellur niður annað kvöld en þá flytur forsætisráðherra stefnuræðu sína nú skiptum við hins vegar yfir til Bergsteins Sigurðssonar í menningunni

gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að ræða tvö íslensk leikverk annars vegar Gísla á Uppsölum sem

Stóra sviði Þjóðleikhússins hingað til mín eru komin þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin einleik um

frá Bíldudal þessa fræga einbúa já það má eiginlega segja

bara svona nokkrar glefsur þetta er ekki mjög heildstætt verk sem þeir hafa sett saman heldur

svipmyndir stutt verk bara fimmtíu mínútur að lengd

skil á svo stuttum tíma en það sem ég vil segja

hann er í raun og veru Þjóðleikhúsið á Vestfjörðum já þetta er hann er búinn að gera ótrúlega marga

þetta er fertugasta og hann hefur verið að búa til

um þekkta Vestfirðinga og hann er meira að segja búin að gera einleik um Samúel í Selárdal Jón Sigurðsson

já og líka þekktar sögupersónur Gísla Súrsson er rosa flottur þegar hann er að meðhöndla

og líkamlegur hann er mjög sannfærandi sem gamli maðurinn

það var það besta í sýningunni hvernig honum tókst að draga upp myndina af þessum hæga Gísla sem við þekkjum úr þessum stiklu þáttum Ómars

honum tókst einhvern veginn að að herma mjög vel eftir göngulagi hreyfingum talsmáta og svo framvegis

leyfir að njóta sín en einhvern veginn þegar þetta fer að halda

verða að einhverju verki þá brotnar þetta dálítið mikið í sundur

ekki nógu spennandi í þessum aðstæðum og ef til vill passar þetta betur á sinni heimaslóð því þetta var víst reyndar held ég að við hefðum alveg haft þolinmæðina að horfa á hann í fimm tíma það er ekki

var svona rétt eftir sýningu sem sagt Elfar sjálfur

svolítið frá sínu sambandi við söguna virkilega fróðlegt og heyra áhorfendur voru afskaplega áhugasamir maður fann það alveg og sá að fólk sat þarna

og færði sig eins framarlega á

sem er sérkennilegt við erum bara forvitin um svoleiðis fólk þessi sýning er samt mjög næm á þetta

eins og þetta sé einhver einhver trúðaleikur um Gísla þetta er gert af mikilli virðingu og eru þrír þættir sem hann er að rannsaka það er eineltið sem Gísli verður verður fyrir í æsku það er samband hans við móður sína og kemur að þorranum til frá Gísla sjálfum þetta er úr dagbókum hans

kafli í verkinu sem mér fannst mjög góður þegar hann heldur ræðu yfir skepnunum yfir yfir fénu sínu

og er en hann var líka mistækur í sínum leik kannski meðal annars vegna þess að handritið var ekki alveg nógu vel saman sett

mér fannst það einum of þegar rödd Ómars Ragnarssonar var blandað inn í það hefði átt að halda sig við efnið um Gísla og leikarinn átti fyrst og fremst að einbeita sér að því en mér fannst nú koma svona skemmtileg

svona skemmtileg sýn þegar hann setur upp viðtalið þá förum við kannski inn í höfuðið á Gísla og upplifum

að mögulega var hann svona skrýtinn í viðtalinu við Ómar af því að hann var einfaldlega feiminn maður kannski hefur ekki hugsað út í þetta það getur vel verið en það er spurning hvort að hann hefði átt að leika það allt saman sjálfur rosalegt uppbrot á ævi manns sem hefur verið svona

einangraður að fá Ómar þarna inn og allt í einu er Ísland allt að fylgjast með þér já hann er kominn í sviðsljósið algjörlega en þetta er þetta er merkilegt efni til þess að skrifa leikrit um já einmitt mikilsverð og góð tilraun engu að

þekkjum öll þær eru að gleymast og týna tölunni það er mjög skemmtilegt hvernig gói sem höfundur skrifar

stelpan hefur meiri áhuga á ævintýrunum hún fer í þetta ferðalag inn í þessu ævintýri í gegnum risastóra

sem að verður stórt props í sýningunni eitt af því sem mér látum berast áfram en á sama tíma skortur á ímyndunarafsli í sjálfri sýningunni og þá er ég að meina til dæmis í búningum mikið af þessu er full líkt því sem við sjáum hjá Disney og þetta er mikil endurvinnsla

taka þetta efni úr ævintýrum þetta hefur Þorvaldur Þorsteinsson gert til dæmis í

Skilaboðaskjóðunni áður og það heppnaðist mjög vel síðasti bærinn í dalnum

að gleymast af því að mannfólkið er ekki að sinna þeim það er urmull einmitt að persónum á sviðinu en þær kannski eru ekki nýttar sem skildi eins og Gilitrutt og

þau tvö eru á sviðinu nær allan tímann en hafa ekkert svona skilgreint hlutverk nei þetta fjallar fyrst og fremst um þessa ungu stúlku úr fjölskyldunni sem fer inn í þennan ævintýraheim og leikur í raun og veru þessar aðalpersónur til þess eiginlega að bjarga þeim úr klónum á hinu illa af því sögðu er margt skemmtilegt bæði krakkar höfðu gaman að það er pínu óhugnaður yfir þessu sem er hollt og minnir á fyrir hvað ævintýrin standa upprunalega já það er öllu tjaldað til í leikhúsinu þetta er ofboðslega mikil skrautsýning og það er ofboðsleg fyrir fullorðna marga og Oddur Júlíusson er rosa flottur hann brillerar í norninni gamanleikur Sigurður Þór er líka mjög

góður unglingur og og reyndar er Oddur líka góður prins og og Edda Arnljóts góð stjúpan í Mjallhvíti

gera fullt af flottum hlutum

ekki vera gefin nógur tími fyrir raun og veru svona þróun

minnum á að þátturinn á morgun fellur niður vegna stefnuræðu forsætisráðherra en verðum á okkar stað á miðvikudagskvöld veriði sæl